باش دير العدس سوپة، كتشد العدس، كتغسلو، كديرو في كوكوط، كتزيد عليه زيت <hesitation> زيد عليه مطيشة الحك، كتزيد عليه البصلة، تومة، البزار، ملحة، كمون، تحميرة، خرقوم، أو الما، كتسد عليه وكتخليه يطيب مزيان حتى كغلى ونشف شويا من هداك الما، ومن بعد تكون واجد